Kan khayyaroni fi balga lai shuqul bas balʼellama, alyom bakhtaar alga katib bagdar baktub kitaabat biʼajiban annas wa bajiban fogal kitabat, kitabat dol bajib hikam annas bigtafidu minan. Wa biʼallamu minan fi hayatum, fishan baʼellim alʼakharin alʼashya almalbiʼarfun da akbra lai.